Se yi na mɛna a mɛ we be hobe dimiyan nɛ to ho se nɛ mɛ tawe a me a varira ba nicoza ma tete ho mu seso sin mɛna mu han vane cururu mibin a ɛnɛ varinu do ma tete a tin yɛrɛ bɛ juna to muya sin mɛna a me ji pa'a a vari han vane wiyan nɛ mi ho dimiyan a ɲana ba nicoza ma'ora